Planety, kitana, na filahara kitana, na raha rehetra ambony egny gn'asia resaky, da misy maromaro aloha fantako. Gn'amy gny planety zao misy an'i Mercure, misy gny tany terre, misy an'i venus, mars, jupiter, saturne, isan-karazany regny, eo aby koa i neptune sy i pluton. Ah misy avao koa raha miresaka kintana tsika, masoandro zao kintana voalohany voaresaky eto, ah ankoatsin'izay tsy de mahay aho. Misy avao koa kintana kely regny, kintana ah ino filazantsikan'anazy igny, étoiles filantes regny zao. Eh misy ho fagnampin'izay avao koa, misy gny volana, misy gny astéroide, da astéroide, misy gny comète, ah sy ny tariny. Regny aby angamba gn'azoko teneny fa gn'ankoatrin'izay mety mihoatsy gny fahaizako avao koa.